Borok rok ni tongmung chamung naikolwui tonina bagwui sorkar kwbangma kaam khai o. Sorkar chini bagwui kwbangma raida tui khai walai suglai bulai toklai ma mwthakna bagwui police rok no kaam fwnango. Chini chathai manthai rok no mwthangwui tona bagwui chubach rwu o. Chini bemar rok hamrwuna bagwui o hospital swlamo. Cherrai rok ni bagwui sikima nog swlamui rwu o tei boi khata bo magnang rwu o. Hati haba paina bagwui bazar o swlamo tei kheto ni mai mwkhutwng rok no bazar o twlang bagwui lama rok swlamui rwu o. Loko rok ni kagoj potro swlamna bagwui office kachari rok swlamui rwu o.